اول ذكرى لي في مرحلة الطفولة لما كنت العب في الجنينة مع اهلي وكنت اول مرة اركب المرجيحة واول مرة اتعلمت فيها ان انا اسوق العجل واول مرة ابوي جاب لي فيه حوض سمك لما كنت خايفة من السمكات وخايفة احط لهم الوكل ابوي علمني بالراحة يعني انه احط لهم واحدة واحدة وانهم مش هيعملي حاجة.